Dzigah diz tuh bautizo chin guhun bwín bautizo chxiobah ñizah shíhinluh desde gudxí viernah este gachxpi shgui´dxahinluh del chéhedzilmah dxiáa. del shcahadzil gun o este dxi´yi guhunluh buehldxiée ninchxí diz shcáhadziluh guhunluh gudxí dxírah paldah bwínin tin chxínrah bah shgui´dxayinluh. tin para este gahca he comida garah guéla dzigah bwínin rih eh bwín guihdxi ruhunbah shihrín, shihrín rúhun bwín ya rachxí dxi´yi de dxi´yi. shdxín bwínmah réhe láhanmah réhe chxí chxi chxí shdxíbirabah riachxíbi ra bah chin gabiah garih rahbah chxí chxí shdxibihirabah láhanmah dxi´yi chxí gu´yih raa. nin dzóhobah lóho déh láhan tinah tin par chéhegah menudencia chxí láhan tinah chxí par gahcan este ga´yin tin horchxí dzobalóho gudzúyih rah bwínan, ya gudxí del sh. ca´dziluh chúhu calduh dhxídhxi o yíc ninchxí dzi shcadzil astáh chxí dzi rúhun alcanzar láha bwín para gaúhragah bwínin nin cayúhun mandaduh tin garáh guéhla. náh listru garatih ya garáh guéhlachxi dzigah sábado chxiobah ñizah dxínluh este ya gua ginluh visi shbayiluh ya chin chéhe biñín chéhe bado´hn báyih. yihdzi madrina par rudzu cháyih bah par ragca garatih tin este chéherabah midshí yídzi madrina del chéhe muscah chehe teh lac ra bah chxí chxí gudzéherabah láhan guidó. ya de láhan guido´, chxí chxí riú midshí riú chin chalóho midshí chxí chxí rugapadhxiozaa rah bwín bwín este yuhú lac raa padrinuh. Ya de pal chalóho chúhu midshi chxí chxí gariah rabah ruá guido´ gahcarabah foto gacahrabah gugah pah dhxiózaa rabah chxi chxí. bachxí dziérabah gudziara bah yíhdzi shpáha biñinin nin caroh bah ñizah tin richxí ah bwín nin caguihin ah bah bwín la preparar shihrín ah shcháhabah este. gudzóhobalah lóho déh ah shdxíchyubah, eh bichxi´ushi dxídshi bah bichxi´ushi dzúu ah shchxiadxúbah oregano tomillo ah biéhetuhlah tin chin chalóho gayih rah. garah ingredientechxí chxí chxí chéhen lóho cháha chxí chxí bidxíbirah buehla chéhen lóho calduchxí tin chxí chxí shláha dzitáh buidxi chéhen yíhca chxí. shihrín rushihrín rah bah, ya chin dxiéeh padrinu galóho riaga gahpa dxioozaraa bwín yúhu nin ríh ruá yúhu lac ra padrinuhraa riáh rahcan ba´yih rabah ya de richxí chin. chalóhon chxí chxí garéherabah para chéherabah para este guéherabah chocolate dzobalóho chéhe pan rosca cun nin rdzíbah yíhcan guéherabah tin chin chalóhon. chxí chxí ya rih listrurah chxí chxí dzúhun tuh mazcáhyi, dzúhu tuh cerveza chxí chxí chéhe bendición yíhcahan guéherabah tuhbi chxiopan ya chin guhunbah poner. garehe bah gudziabah yíhdzibah chéhe gadxíbah shish téhenin bah o nin chxí dzi gudzáhabah o nin chxídzibah chxí chxí este bachxí dziábah ya richxí lac rah bwín yúhu. biáhan este nin gúhun nin cayuhngahca convivir cayehbah tuh mazcáhyi, cayéhebah tuh cervezin, cayéhebah tuh refrescu ya rihira bwínin caya cah neh cayacagah preparar buehldxiée. guca dxíeemah ya este láhan mah dzóbah lóho déh, cayahcah consomé par gaúrah bwínin. Tin chin gabiagarih padrinuhu hara raa bwin yuuh gudahuralaba tin gaú padrinu o nuhu vueltaha tudzhi. rauúrabaha junto, tin este orchxi chéhedzaha baile, galóho piñata pastel, garatih nichxí lac rah biñínin chin guirobah ñizabih ya horchxí dzobalóho. gudxiahrabah, chxí chxí gudzáha padrinu dulza, lóho jarabe dzéhe dza baile astah chalóhon astáh el final.